Itlar tana tili tovushlar hirilash, irillash va hidlash orqali bir-birlari bilan aloqa qilishadi. Misol uchun mening itim kechasi do'stlari bilan sayir qiladi.